Yalle e woɗi ngollitiren marefuyen gon janngiren. Ngan anndude haaju dartunde funa ko torrata ɗun. Woni non e ɗun haani sanne ada wawai adude hono ndegadaleri jonifeccolɗum ndaron tatotiron to yiaiama ngara fecca tagaaɗo fu a anndi no. ngaɗe ɗo kulle e yawni tawe acce e tawe acce a waɗe ngam janngogal ballal nyautigol hite noy waɗirta gol.